الشي المفضل ليا هو الشاي الحاجة المفضلة ليا هو الشاي بالنعناع، يعني كيف نعمله بنجيب وعاء وبنحط فيه شاي أسود وبعدين بنعمل فيه ويكون خفيف، ونضيفله السكر وبعدين بنضيفله النعناع وبنغطيه لمدة دقيقتين، وبعدين بنعاودوا نشربه بيكون شاي جميل جداً.